Kan khayyaroni fi bagod lela wade fi bet hana difan, yani funduq akher walla bagod lai fi bikaan inda shadar nudaaf wa duyur bassannad hissan hadi akher, bakhtar bagod le fi bikan dabiʼi inda duyur inda shadar, finshan sihhita aktar min betaddifan hanal funduq da, laʼalla bagod foga wa fi shuqul jildi ma bidora kula.